Goɗɗo neɗɗo kan, mo darii, mo wañci, mo buwangiindi ɗatal ngal ɗum tokkata ɗum volida e aliyens, ammaa kanko fu, himɓe feere mbi’ mo ɗoon hawti e aliyens, gam kooli mako maa ɗi nanndi bana ɗi maɓɓe.